साउथ कोरिया ह्या देशां लोक हंसर चव्वाळीस आवडेंचो जेवण। मंझे सुषी जितूं तेह लोक शीतां मास किवा नुस्तेह घालून खातां जो भायल्यां देशांनी सुद्धा खूप आवडेंचो जेवण आसां।